رياضي باش ان انا اكون رياضي على خاطر الرياضي هو شخص يعني يفيد يعني مفيد لجسمه والا مفيد للناس للي بيتفرجوا عليه لان الرياضة اياه ترفيه وفي نفس الوجت افادة للجسم. على خاطر هيكى انت لما تكون رياضي انت تكون يعني مفيد للجسم وفي نفس الوقت يعني ترفيه وفيه الناس تحب الرياضة اكتر من الفن فلهذا نفضل اننا نكون رياضي